Karya seni yang mana'a so na kaeya seni nanu kesatuan, kesamaan, irama no keindahan. Boema karya seni ndia harus tao na hataholi la meten nanu nilai seni neu karya ndia.